Baro detɛktɛr-de-fime ebiɛn ni a sununɛ a yire yi zo yi to ni we le mahan ni we le mahan mɛ onni bɛ zun bie ni we lera mahan mɛ yire yi wa le yoro wo yoro nɛ ani ma mu toni toni we toni we le mahan